Konsertga borishni afzal ko'raman. Konsertlarda musiqaning energiyasi va jamoatchilikning birligi juda qiziqarli va hayajonli tajribadir. Sevimli ijrochilarimni ko'rish va ularning ijrosini to'g'ridan-to'g'ri his qilish juda quvonchlidir.